إذا صديجي مر بيوم سئ بالدوام أول شي أسمعه وأخليه يفضفض على اللي مضايجه بدون ما أقاطعه، أذكره أنه هالأيام الصعبة تمر، وإنه أجوى من أي تحدي، ممكن أجول له نطلع نغير جو أو نأخذ لنا جهوة عشان يرتاح شوي، وأذكره دايما يشوف الجوانب الإيجابية لأنه كل موقف في درس أو فرصة للتطور.